Ewa, ii fiarovatenan'ny sokina, trandraka trandraka zao tena matetika hitako zio, Trandraka iii zany koafa mipetraka matetititika vody kakazo somary efa maty reny, anatin'ireny izy misitrika, bakeo anatinaty mololo reny izy misitrika, anatiny reny izy, bokeo koa koafa io zany misy fotoana voahitsaka nao reny io zany tonga de io zany tonga de mivokona anatiny ao tsy hitanao.